﻿Hati emizimu nkayo, nyowe ninihiraa ngu teyina mubiri. Tesobola <hesitation> kugira ekyekola ekyamaani, oyihireho osobola kusaba, omuseija okeikiriza mu Ruhanga osobola kusaba, <hesitation> nsaba ninyekambira musaara beitu <hesitation> ekyokugitiina nguyo neyija kunyita ngu eyina eki esobola kunkora, tinkunihira ngu yo esobola kumpikyaaho obuzibu bwa’amaani.